أنا نشوف أنو أي لازم ديما نشاركو في التصويت علاخاطر هاذ التصويت كل صوت ينجم يبدل ال- العلاقه الكل، وقتاش ما نشاركوش، وقت اللي نحسو أن ما ثماش <hesitation> حاجه باش تتبدل، وقت اللي يكونو جوج ممثلين مثلا ماهمش يعبرو عليا، وقتها نحس أنو صورتي كي بيه كي بلا بيه، أما ثما، صوتي يعمل فرق، لازم نشارك بيه.